Ndikka be teddina am, ngam to ummatoore do teddina am, watan himbe duddum nana yidi am. Amma yide jodata ha bernde goddo to wala teddungo ha chaka mabbe.